Tata natoorogeti obwanchani, mama natoorogeti obwanchani, ese eng'encho mama omwabo kare are, kwabaroseire endagera, obo na obwanchani bwagera kwabaroseria endagera. Naende bono ki kwanyorire nonya na omonto ochire mwago, atagete obokonyi, obokonyi tari lazima ache gosaba gose na obosie. Nabo agocha, asabe obokonyi bwa ebesa, onye gokonyara komokonya ebesa, nabo okonyara komoa omotebi eywo nabwate nere eye, nengokonye? Onye otagete emia nkwabwate mia, kwabwate hamsini, ki kwamoire hamsini omotebi gaki nere eye nabwate na omoyo omorabu, nabo nere agosiboka na koigwa buya. Bono nonya enchera ase gwatarire, nabo okonyora nonye na omonto kagoeta noyo bwa ekenyoro kiago aye ase eng'encho otabwati obwanchani, totaeti nonye na okomokwania. Ekero obwate obwanchani kwarorire nonye na omonto bwa ekenyoro kiago, oobwenerete komokwania ng'aki mbuyore, mbuyatotare, ng'aki mwaboka kaa, mwakanani buya, mwagoka, mokogenda epaara gochi abwo more amo, omonto arababori iga ng'aki, aye mbuyore mbuyamono, oyonde aru maega akwaniwe aye mbuyore. Ng'a noe tore iga ntori buya, nki motari buya, ng'a eh nkwaigwa nyagete nasira rogoro igaa. Ekero bono ogochi kobori ng'a nyagete nasira rogoro iga na ooria omotang'ani gwetete, tagokwaneti iga erundi, bono oroche onye oyo atacha kogokwani ogotebiri, ekere otare gocha komanya. Oyo onde ere bwerundiri ochire, ngocha komanya kware, onye oyo atagokwani. Bono, ekero ogochi korigereria, nonya na ase ogoeta otaete gosaba nonye na amache onywe, oogosinywa gosaba ase eng'encho tori gokwani banto tabi yago teriiii iyo ya banto. Ekere obwate omo oyo omoyo omuya, na ongenda ande onsi neba na ase ekabira etari eyago, ekabira yago okonyeumire u- u egento egetang'ani omonto ataete korora, ng'aki kwamokwania. Buna okomokwani nabo akorora ng'a omonto oyo na omuya. Nere goika agoike ang'e amanye kogani agani komanya, nsida ki obwate ase eng'encho ya obuya boria kwamokwaneria ase eng'encho gokomwa bono kagogoika ang'e, gokomoeresa esida yago, nere obuya boria kwamokwaneria gwoka, igo bogokwagacha ogokonyeka bwango. Nabo agoteba omwana oyo na omuya, gaki iga ankwani buya iga, ong'eresire iga na iga. Oroche kware gocha koba tomokwania ogende, abwo na ense ya bande ng'o ore gocha kongokonya, omuya ase eng'encho aye tomanyeti onde iga abwo. Bono kwaorokiri obuya obo, maybe, onye kwanyoretwe, nabo agokoa ase orare, maambia ochiere, gose na ebesa kwaurwa, nabo agokorigeria ande, agochang'e mo noe banto babere batato iga, bagochangere ochiere maambia rende oike seino. Neree, ekero mwamnyanire, nabo ogocha konyora nere kare etauni muna chisimi chiacha, nabo okonyora kabwate esimi yago, gaachire etauni eyi nabo agokobori, eh nyagete eh, ng'aiyore, gete noonde etauni aaa, nere agokarabisa buya ase eng'encho ya obwanchani boria kwaorogeti. Muna bono, nonya na ekere tokorigereria, ase emichi eye tomenyete, nkonyora ore nonye na abamura, babooka maambiaaaa, bagenda egasi rioka. Okoboka kwabo, nonye nabo eranyarekane omonto nonye na ogosabar tasaba korwa nyomba ere aboke twa, tanganya nonye echae bwoye, ochire. Omong'ina narenge bwa omochio oywo, tamanya nonye ng'aki abogete. Bono, ekoganeriwa omong'ina kare omochia mwaboka maambiaaa, kwamokwania, ekero gwakwanirie omong'ina, rirorio bono nochie gokora egasi yago, igo ogokora komanyete gwakwanirie omong'ina. Nonya na echindugu chiago chire kando iga mo onye chichirani chiago, nabo okorachikwani naki mwabokire abwo, naki mobogete. Ontebi mbuya tobogete, ande taiyo, bono rirorio nogenda gokora ekebao kiago ase okoenda goichi, igo okonyora ore buya, omonto nakoboria ng'aki nka bare, nka mbuyabare, gwaika kobarora, erinde nere aranyare komanya ng'aki, ase omonto oyo arwa, abanto ba mwabo, mbuya bare. Bono, buna ekere nkoinyora, kare iga nasokire, ntabwate habari ya okomanya, ngachi nkanyora nkoboriwa amang'ana amang'ao, ntamanyeti, ase eng'echo, ntanyarete koba nkoboria, naki kiagerete, nkaebu nkaesomi, ki nabokire igo mbwenerete koramanya, abanta aba toonchokanaine, ng'aki babogete. Naende, ase obokong'u bore, nabo ekoganeriwa onye nokobua abanto mwaumerana mwabeee mwaumerana mwakwana mwabekana amo, nonya na erigoso riabeire, buna efamiri mwanyora koba mogokwana, oria obwate rigoso, nere otebiwa yaaya, tocha oirorere rigosa eri, na oye agoserete mwate mwateba yaya, igwananera iga, kwanani onye nonya na eturungi yarosiwa, retango tosibe. Mogosiba, ba- abanto baria baigwananire, erinde maambia na maambia bakwanani, banyara koba bagosabana kera egento. Muna ekere nkorigereria nonye na emechie rende onyore ase amang'ana abisire, emechie eyi ere na obokong'u, rakini ase emechi amang'ana agosoka. Mwanyara koba mogonyakwana omochie oyi iga ore buya, na obogambi obuya. Like nonyeee na efamiri, omomura netoka na omonene, rigoso ki riabeire omochie mori komobeka ng'a na omonene, igo mokomorenta, like efamiri, mwamobeka aamo igaa, mwamotebia aya yaya igaa, mbobe ore. Onye gegotoka na oyooo oyo onde ore bobe, nere mwamogorora, igo bono eywo nere efamalia. Nonya na amagoso ekere abeire ande onsi, nonye na abanto paara ekero orooo oroche ng'a oyo ogoseire oyo, nabo ogotenena kwabatebia yaaya, igo twarekogania moigwane, onye oyo okogosera obwate kende kiago, moe chingaki akoe, naye karu chingaki ogocha komoa egento kiaye. Baigwanana igo, oria ogenda kamaete ngaki gete, oyo nkong'a are, ngaki gete, na oyo omanya, nkoande nyagete egento kiaye. Nabo bono obogima bokoba obuya iga ekero mwanchaine ase efamiri, ase eng'encho obokong'u mbotoka okominyoka ase oria omino, nkonye gento gete nonye na akabesa, kwaewa kwakorera obokong'u bwago, kwacha konya koirania. Ekero okonyora moetaine, igo ekoreta obokong'u ase efamiri, na ase ekenyoro. Nonya ase ogotara ase abanto abageni bari bagokorora bakomanyete, igo bagoteba, bakonyagosumana. Oooria nomanyete ooria, eh, ooria igo bare bobe na momura omwabo, igo bakagechaine, ooria eh, mbarigokwana na bamura ba mwabo. Toigweti bono mpaka abanto bachire komanya obwamate bwaino mbori buya na obobe, bono na ogania gokonywa, tokogokonywa. Ekekere okonyora mwaigwanane korwa ase efamiri, mbwango gokonywa, na ominyoka gochia ande nonye gento gwatagete, nonye na agakiombe aka kare moino igaiga, igo bagoteba abu mbuya bare, bae egento batagete, rakini ekere egotoka motari amo tokoewa gento keria. Bono buna kwarinire gose na egari, na egento gekora ngokia, na obwamate boria nkorora inche bokoragani kombera obuya ake, kwarinire nonye na egari, omong'ina narenge igaa ong'ana mama omino, ekero omong'ina oyo ang'ana mama omino. <hesitation> sasa, bono narinire egari ng'isaransete, econductor yang'eire ribaga. Omanye konyora, naisaransire omong'ina omoneeene, ong'ana mama, oyo otaete goteneniwa ase nde. Bono, teri buya ng'isaranse omong'ina oria gateneine igo nkoimoka ase obwo mo- obwanchani boria ngotwara, igo nkoimoka ntenene, omong'ina oria aisaranse. Ekero omong'ina oria aisaransire, nande iende ikawa inche bono ongoika magega, omong'ina oria aike motwe, oroche are gocha gotenena, nabo akorosa ase agochia. Igo bono nonye na abanto baria bakoba egari ime, nabo bakorora ng'a oyo oire omong'ina oyo ribaga, naesigete nabwate amasikani. Kabere naende ko kwanyora egari eyi eyi eyi moorinete, omong'ina onde chiamoborire siringi ikomo, econductor ngokora ere ki, nkomosumbuere. Bono ondurua ong'e ekumi, abasacha aba bare korwa maega yane abaaange. Bono boonsi pi siringi ikomi echiababora, onde ngoakanera are mpesa, onde nabwate kasi agoakana, kwamanya konyora ng'a, siringi echi ikomi, kera omonto orweiringire okirire, nyebori yare koba mama omwabo orinete, egari eye ime ikomi chiamobora, anga gete nere omwakanera etransport eye yonsi. Bono rende, nkira rende gose abagaka aba barobwo mbache bakwane, nyora kira omonto okirire, econductor yarwa oo yatindiaaaa, yarwa omong'ina oria bwamua, ocha omoa ikomi chiria, gose onde omoereria bono, oyo barenge na ere. Rakini ase abanto aba bande barenge maega batamomanyeti, onde taiyo okwanire. Igo bono, bwamate buna obwo, ndora mbori kongokia ake, rakini bono obo bwane inche, buna namosukera ndora ng'a mbuya nakora. Bono, ekere twaikire esabari, naende nabo okonyora omong'ina oria oikire, gose inche nkogendererande gose nere ogoika, gose ninche naetang'ana goika, naende oyonde oriniwa, naende kwanyora esida na eria, eria, eria, rakini chikabira chinde inche nkorora, igo babwate amasikani, ki barorire omonto ekewango kia omonto omonene, takonyara koisaransa kerogo monto gaekorete ki, gateneine. Nonye ande onsi, nonye ase ekegeni, nonye ase abageni naboki okoigwa bagoteba ng'a, kae abageni ebirogo, abana kae abageni ebirogo. Bono twabeire abanto abanene, titori bana, lakini mbare abanene gotoetania, like ekere obwate nonye na emiaka, totebe nonye na oisirini naare obwate sarasini, nare obwate arubaini, bono oobonene bore ekewango. Nabo okorigereria, kwarora oyo tari kegori kiane. Oyo, na omogaka oyo, nabo anga ekegori gia tata, kwamoa nonye na ere ekerogo. Gokomokwani, kwamokwani na amasikani, kwamochikani na ase ekerogo kere. Noonye mwago kogocha, ase obwanchani bore, nonye omogeni kagocha ase obwanchani bore enchera eria okomokarabisa korwa gesieri, nabo akomanya omochi oyo, obwanchani mboro ororo. Na omoa nonye na amache na egekombe ya okonywa, enchera eria kwamokarabisa, nere ekogera anywe amacha aria na omoyo oyomo. Ase eng'encho ase naro oragende, enyomba ere smart kera egento kere buya, rakini okoewa egento okonyago gosoku, gento eke na ekiya gekare, egento eke na ekiya gekare. Ase eng'encho nonya na omonyene tarorokanetie, omonto akoe gose na omofanyikasi gochii aaria, okoerwa gochi gochi ang'e geita aaria, togoika ang'e gesieri kiaye. Obwo bono obwo mbori bwamate buya mh naende obwo bono mbori bogima bwa okogokia. Obogima bwa okogokia, mboria, omonto akogosasokera omonto kagosasokerete neere, natatwara kende, kogicha akoe omorembe buya, asasoka buya, na omorembe ogooka, nabo okorora oyo enkoro yaye nesibogete. ekero okorora enkoro yaye esibogete, naaye okoba free, esa are gwasimoka engoro yago, bono nonye kende gionsi mogokora, nachia arente egento getari kiiiya iga ekebe nonye na esuguma netaba nonye na na amabuta ya echinyeni etware echumbi yoka, igo okonyeria komanyete ng'a omonto oyo, iga agoka mpaka eke naki abwate, naki areta, tiga tosange. Naende bono buna rero, ngochi narora, nkorora gose na endamwamu boyo yaacha ekaba, inche nkorora buna twakina korwa bakoru, endagera ekero nonye na ekrismasi kiabeire, igo twakabekirwe amo, efamiri bono buna korwa minto, mwa euncle, mwa echicousin igaa igo twakabekirwu amo, ekenanda kiarentwa, kiabekwa omote igoro, rikondo riabekwa omote igoro, eng'ombe yaitwa gose na embori. Abande bakarosetie ebusa ekegusii rende amarwa aria ya abakoro, nara akarosiriwe, aretwa aterekwa na chinyongo igaa na ebitono. Amarwa aria chinkore chiacha, amache abekwa riko, abagaka basorround. Ekero abagaka basorroundiri, bamanya kobu koisaransa, e- moma amatumbo aba ensa, amasambe nabo babekeire iga bakonya gosamba. Buna bono nonye na omogino nore bagaterire omuya okangokirie, nkorora ng'aa, ti nabo ndanyotere moke igo, igo bagaterire iga etoa monto, aye toa monto kobayabaya aaaaeee, aye omosaiga siberia ong'ee omosaiga siberia ong'ee omosaiga oria, aaaeee, aaaye omosaiga, toa monto, basaiga toa omonto okobayabaya, aaaeee, aaaye omosaiga, bono aywo na amarwa bagoteba ng'a, siba ong'e, tobasa koa omonto okobayabaya na gosioma siomi. Bono oywo nori otari ore omong'iti bamaanisete, ase ekegusii, toa monto okobayabaya obwo na obong'iti, omonto naro omong'iti, batatageti, aewe. Na ekere bagoteba okobayabaya, nabo enga buna nonye ndiri bagoteba ekegusii ng'a ng'aki, omokungu siomasiomia ng'ai akomanya bwarugeirwe. Gose mboke, gose n obwo omwana, igo barengerereti ng'a, tari babaneti ng'a ogosioma siomi, oyo ng'a nkoendare gokora endagera mwa bande, igo bamaaniseti ng'a, otware ching ngaki chinde akobera mwaye. Ekero akobera mwaye, kusudi onyara koba gakoro koroseria nonya na abana kende, gose nonye en omogeni onde ore gocha omonyora mwae. Bono gosioma siomi oko na ogotabera mwaye, naki kiagerete ng'a twaa monto, okobayabaya. Na ase ekegusii rende okobayabaya nakorokwo, na omonto oria otatenenerete ase enyiomo. Okobayabaya okwo bakobegete, igo monto nere tatenenereti nywomo yaye buya, ase eng'encho, rero iga are iga, maambia iga are iga, maambia iga are igaaria. Naki bakoroka ase ekegusii, okobayabaya. Oo ase eng'encho naende okobayabaya okwo, naki kiagerete bagakoreta ase eng'encho ekegusii ntwe ntobwate amasangi. Amasangi aya, ngoita are abanto, amasangi aya iga agocha iga, ase ekenyoro kwanyora ekenyoro buna eke giaito, ekere amasangi agocha, na ekere abagaka buna ntwe tokonyarenta. Abagaka buna ntwe kwanyora, omosani ogo, nanywomete, naye nonywomete, kwaimoka, kwagani moka omosanii ogo, ase ekenyoro kiaino. Bono moka omosani oyo ogo, naende omosani oyo ogo nere ogani oyonde. Bono ekenyoro eke gionsi okonyora mogesareti ase eng'encho ya okobayabaya okwo, naki gogocha kwareta amasangi. Amasangi aya amanya gocha aba amakweri, bono naki okonyorera, riria bagoteba ng'a sioma siomi, sioma siomi oko bono na kobayabaya, nobire amo ase eng'encho nabi bigocha biakoreri, biacha korenta amasangi. Bono amasangi aya ekero abeire, buna abana aba baito bagokina mbare batanyare konyamanya. Amasangi aya, oyo na omosani one togotara nere, nachire natwarire omong'ina oye. Na ekere natwarire omong'ina oye, nere maybe ochire otwarire omong'ina bwa omosani onde, ekero atwarire- ri omong'ina bwa omosani onde, bono onde ogochia korwara, ekero omasani oria onde agochia komorora, iga agochia omobutora egete kia omongongo osira. Ekero asirire, kiaba ng'a nyagete nasira, ng'a nyagete bakwana nere bwa omoerio, osira. Bono ogosira koria igo kore ase amasangi ase eng'encho mwasangeti omosu omong'ina oyomo gose, mwasangete abasaaa abang'ina. Bang'ina bono mbarigosangu, egento kegosangu na endagera. Bono naki kiagerete abagaka bagachata tera ogotera okwo, toa monto okobayabaya ase eng'encho igo mbobe na sioma siomi eke naki giacherete noa mbabanya gosioma siomeri. Ogosioma somia bararenta amasangi, bono naki kiagerete abagusii bagatera igo, kusudi abanto bamanye, buna intwe twakina, nabo twabundisetwe iga ekagera tokamanya ng'a gosanga auum moko omosani ogo, mbobe, gose omong'ina bwa omonyene komochegi mbobe, gose chinyaroka echi chiko- konyagosangasanga chinyaroka mbobe, ase eng'encho okonyora kwanyorire nonye no kwaumiire nonye na okogoro kwairirwe nyagitari, oria ochire gokorora, igo bono ngokwore. Bono ase ekegusii, bakabeka chimbebe echio tari ng'a gose na endamwamu toratebe baaroche ng'a onyagete aakabwate omuya gose nyagete akabwate omuya yaya, nonye na ebuku ngokana ere. Bono, nonya na ekero ngochi tema korigereria, ase ebinyoro binde ekere ngotema korigereria ebinyoro binde, mbire batakumeti aywo igo bono mbabwati masikani. Naende, bagaka buna abwo mbarigosikwa, ekero okoba sioma siomi okoigweka na asegete kwaigekwa na asegete, kenyoro tori gosikwa, oraewa ribaga okwane ase abanto bare. E- omonto okoewa ribaga akwane noori bwesigete aye ogochi gotenena iga, banto bateba aaaa na oyi ninki agokwana, aaa na oyi ninki agokwana, igo bono masikani takabeire, eywo ekororekana ng'a ase ekegusii keria twabwate egekoro. Naboki nabo kiare gotoorokia buna twabweerete komenya naende, nonye mbono iga abang'ina baria tobwate ngotoorokia bare buna tobwenerete komenya. Buna bono ekere togochia korigereria nonye abang'ina kare bare gosabana chinsio, bare gosabana chinsio basiera obori tinga nchiarenge, buna nakarigereiri baba agasire nonye intwe abanyene ntwagasire nonye inche nonye namanyete goseere orosio, orogio rwarekorokwa orogio gose ensio. Bono, nabo nakarorire nagatemire gosia abaaregete riko, chinyaroka chiaminto ki chiaregete riko, intwe nkonya gosia tore eru rogoro iga, eru rogoro igaa obori, twasia obori, rakini mbware koba bonuke buna boria bwa etinga. Igo bware koba obori bonga amasenyente iga, obokima bwarugwa, ki bogosamba nabo okoboria bogwansa, bogwansa rakini bogokenda bwaoma pa. Nabono nonye omogeni agachire ni ot otabwateba karibu, ninwe mwagasire na ensio iga aria mori korora obe ng'a omogeni ochire ase eng'encho obwanchani bwarenge, ogogoteba ng'a reta gocha bwabekwa igaa emesa mwatitora. Rero, banto bambake, ase aba abasubati aba abake baachire, rero nonye na ogokea ni gotara emechie gwakeire, ase eng'encho basubati aba abake mbabwateti kegusii. Bono osoe bu bari tobwateti ekegusii nonye ekero omogeni aachire, igo togoka mono, nonyeee onye na okobua onye na echingoko chiatugire, <noise> igo okominyoka egesumu orete engoko, onyenyere omogeni. Rakini bono iga rende noroche buna abanto bare, mbake batugete chingoko rende rakini keri keroo nabo okoramoa, kore na omogoko nere ogokiwa. Bono togochia korigereria bunaaa nonye ekere tokorigereria nonye na abagambi aba baito, aba barero, barigocha baba, bu- batenenerete ekemaene mono, buna bari baande ba kare. Aba ba rero nabo okonyora, baroche rigoso pi lakini ase eng'encho, bwangire omonto nare okonyora bono buna bwangire, ase eng'encho ya obwamate obobe buna obwo kobobeka, nogania bono na ogoserwa ase eng'encho bwangire, naye gwaigete gosaria. Bwebegete kando na abanto bande, gose ogokwana amang'ana gose bwanchete ebitina mono, bono nonye na omogambi bwa ekenyoro kiago naewa eripoti yago, ase eng'encho bwangire naende amang'ana ago atari maya, yonsi nonye na ogokwana kwago ikomentsi chionsi nkoba chire chimbe, bono okobekerwa amagoso ase eng'encho naye kwaebegete bobe. Rakini ekero kwebegete buya naende nonye no nonye mino mba na ogosa, mino ki mwebegete buya bamaete ng'aki, aria na omochio ore na omosingi, abanto baerendete bakoenda baisaranse ring'ana eri barikwane. Tokogoserwa na monto tokonyora omonto okogosera ase eng'encho namaete ng'a aria nkogosa iga, mwabo bonsi pi aba, bakwane ring'ana eria, gose batorwaniri, ase eng'encho bamaete bari mbari kogosa, na ering'ana riabo okobairera batatuwe boka abanyene. Buna kare, abagaka bagaisaransire buna ekere nkorigereria nonye seito iga aria, abagaka mbagaisaransire emete ime marogoba botambe. Bono marogoba botambe eye egento bagokwana, ni igoro ya abagaka ng'aki abagaka nyomba babwenerete koba, naki abagaka, gose nyagete omwana ogo na akare isiko, nyagete eh omwana ogo moire esukuru, esida obwate nsida ki, rakini rende ndoche naende mbacha bagakeani mbari goisaransa, riria mbaroisaransire bakwana aye, rakini mbari goisaransa. Bono munoe munaaa, ekero nkorigereria ase efamiri yaito buna abagusii, bono netakeire naende twaraumerana naende ase omokong'u na obokong'u buna obo bwa eschool fees, no nkomina chire eround eye, ase eschool fees twaraumerana naende buna efamiri twarakwana ng'a ng'aki yaya naremirwe igaa, korantotereri iga ekorokwa totereri tari uh kora ntotereri iga iga ninkwamete. Omwana nare isiko twararusiaaa omwana isiko noroche buna rero amasomo aya, acha akaba amaya gosometi omwana, naye nkoigwa ore ng'a mbuyore nogenda gochia motwe iga aria rende buna totachiete gosoma buya, omwana nabo agogotang'ana obisi engiya, agokwana egesongo ekiya agoteba oyo nere tata oyo. Omwana kagokwana egesongo ekiya naye okoboriwa kei, omwana no yoo oyo, naye ogoeaka egekuba kwaigwa buya ng'a omwana oyo noyone. Bono, ase ensemo ya masomo inche nabo nare korigereria, buna omogusii torasugumana abana baende esukuru, basome buya naende kare nonye isiko iga iga gasomete, iga ere buya ase eng'encho mambia omonto goetare agotebia ng'a omwana obwate egrade gete, ng'a omwana obwate egrade kere iga. Omanye konyora, omwana oyo nabwate egrade ekio, kwamoire egasi omaete. Gokonyora ng'a onde ngoetare ng'a omwana okorete computer, gokonyora omwana ogo nakorete computer, igo kwamoire omwano ogo emeremo, gose bwa ecousin yago nare aa nasomete computer, kwamonyoreire emeremo, nare aa obwate egrade gete naende gose na ec batagete gose na eb gose na ea, nare aa obwate, nere onyorire emeremo. Bono okonyora ekenyoro eki gekoimoka endamwamu eria na ribero riarenge oo, ndiri gochi koboi ase eng'encho kera omonto aabwate egasi, na kera omonto iga are buya. Rakini bono ekero okonyora mwensi, gose na oyomo osogete ore buya, aba bande mbabwati, bono emokea koba oo ase eng'encho ase eng'encho nyagete abwate inche timbwati, ase eng'encho nyagete abwate, bono okonyora, naye origereiria nonya na ase kende gionsi gekoba ekenyoro, naye oganeiri bono okwane ase eng'encho naye kusema obwate ebesa. Keri keri abande bagoeti bonsi pi omochani okane, ng'a eke nkeri koba abanto bagokoigwera ase eng'encho aye nobwate ebe nobwate ebesa rakini yarekoba bonsi mbabwate ebesa, igo mwaregokwana eriogi rire erimo rire amo, bono mokobangera amo. Rakini bono riria uh aye obwate, mbakonyara kobanga ase eng'encho bakoteba tiga toraboria nyagete, nabo enga bono nonye omomura omino omonene nere obwate ebinto inwe mobwati, keri agokwana naki mogokora, naba omokee goika moganye ng'a nyagete okwanire nonye na omong'ina bieka akobaboria ng'a nyagete okwanire, onye nyagete tarakwana ekio nkeri koba. Eywo bono ere ng'a, oyo obwate bono iga bono nere eboost ya ekenyoro ekio gose eboosti ya omochie. Bono getakeire, abanto aba bonsi, moteme goekarakari gose, onye mwaigete goekarakari, abana basome mbacha goikera ekegori eki bo mbaikeire eke eke ekewango ekio, ba- ba- base bache goikera ekewango kere motwe. ekiya ake, bakonyora koenda eriogi erimo oh ase eng'encho oyo nabwate oyo nabwate oyo nabwate, bono eyi negento batagete gokora, mbagoteba ng'a nyagete tarakwana, gose nyagete tararwa gose nyagete, ekere kero omonto abwate bono mogoteba ah, buna mwaisaransa iga mokogekorera aria aria aria, mori konya koganya nonye oyo okare narobi. Mogogekorera aria aria aria ase eng'encho oyo nabwate, aye karu keng'ana iga, aye karu keng'ana iga, aye karu keng'ana iga, aye karu keng'ana iga, aye karu keng'ana iga, aye karu keng'ana iga, mwakorire, oria kusema kagochi gocha, mwakorete kare, nere bono rero akobarigereria okomuia ng'a kei ndoche abanto aba bakorire ndoche babweneire. Eye bono nere nacha koru maega bono, nere aagoteba mbuya mwaeteti, na inche konye nabo narengereiri iga, igo bono nere mwamoororobeiri mwamogusiereiri, torochi bono emesigo eri konya aetwegete neme em emenene ase eng'encho ng'a, nere bieka, moganyete aeti. Rakini bono mwaetiri ase eng'encho obo obong'aini bwas- tokire gati, turukuru nonye ase abana aba basomire babwate chigasi, basomire, bu- abande mbabwate eeeeeiiii ebibarua biabo, bono ebi bigocha biarenta obwamato obuya nonye na endamwamu ekenyoro iga egokea ekere okonyora ng'a mwago, nare obwate egasi, nabwate ebesa mwane, nare obwate egasi nabwate ebesa, na oria, nare obwate egasi, nabwate ebesa, bono go ndamwamu eria teri gocha yaba, ase eng'encho bono mwabeire equa, mwensi mwareng'anire. bono tokonyara korigereria oria bobe, tokonyara korigereria oyo bobe, bono nonye na egento keria mware korinana, nabo okominyoka moino iga aria, saba. Nonye na echigari bono totware batano, gete eyane ntige egarage iga aria goteba ng'aki, kora ng'a eye yago ndaminyokera nsaa, amatanga nsaa. Kora ng'a eye yago ndaminyokeria omwana esukuru nsaa, eh bono enkoewu bwango ase eng'encho nimbwate. Ekero otabwati tokoewa, bono naki togoteba ng'a, obogima mbore buna obwo, nabu bu obogima bono togoteba boko- koba at u- uh bwa endamwamu egosira, na ekero omonto agotwara egentoo gose nseino, bono buna seito iga, omonto otwarire egari, tiga takogenda ng'a na amagoro ogoutora, omoika ng'a egari erare nse. Egari eywo ogoutora amagoro erare nse, mama omino amanye korwara botuko, ng'aki egari eye ekomoira nyagitari, nero yoka ero ororo ereri ogochi kwoyi. Bono okoragoka egento giachire ekenyoro, ase eng'encho botuko, na- naa omorwaire arware iga iga, nyagitari gekomominyokia, otware esabari ya ghafla ngokominyokia ere, igo na ekero egento kegocha ase omochie, asa abanto bari bare abang'aini igo bakogoka ng'a egento giachire kegotokonya. Lakini ase bari bareee abariri naende bono babwate ribero na endamwamu, igo bakoigwa bobe na kogesaria ase eng'encho naki ekio twabeka ng'a toutera egari amagoro ase eng'encho nkogokonya ere botuko. Bono bari babwate endamwamu goika bautore amagoro gose nonye ekerore goika baate. Ebaata ekerore eke ng'a bono ochia hasara mbarochi hasara ogochia, rakini mbarochi nabu bakoenda hasara ase eng'encho, mambia ngokegani bare. Nabo enga buna bono nonye na estima eye yane ekero yaregoeta ase eng'encho nanyebwate, igo bare gokunya iga kwane, ngabatebi ng'a bono, kunyere iga iga nainche nari nda koreki, eraminyoke gochia mwane iga. Naende torochi bono nobomaene no ere mwane, bono obwo nabo oboamate boro obuya, nonye na ebinto ebi bia terekom ekero biare goeta igaa, isiko igaa, igo nabatebetie, aka omosingi igagaa, tindikonya kobaboria inki mokobeka, inche ngooorora omosingi namanya eywo na eproject. Igo bono ekero abanto mobwate omosingi buna oywo naende ekero abanto bagokora amaenderero mokobakonya, mokoba egasi ere bwango, bono aba ba eposti ngatebetia remera igaaa, bakaremera estima tari ero nkororera nero nkororera, aba ba einternet, ngabatebetia aka igaa, mbaageti einternet, esimi tindigoko gokopa gogoko pareti na abanto, nde buya, bono, obogima bore obuya mbori bwogo mogokoigwana na banto. Keri abanto bagokora takong'usa magega, naye ng'usera ase bakong'usera, gookonyora onye na echoo bare korema gose na epaara bare korema, naye onye kobwate ribaga, bwata obokombe boria gose bwata egechiko, ruta amaraba nonye kabere gatato, kwabaeire omoyo mwarosirie enchera, mambia ngoeta more, nonye na ekereee, okorora nonye na amache agoeta ande iga, gose nkwao, buna nkorarigeria abanto bande, ng'o ogotebia bweti igaaa. Nkwakana ore kei, amaenderero to- toakanwa, ekero otaete amaendereo abe, togani goakanwa. Buna bono ekero nkorigereri, internet naetete igoro iga iga, estima naetete ere mmmwane igaa amache ya- yaetete maate aa, aywo na maenderero, bono iga ngani, amache aria nkoenda maate iga aria mbatebi ng'a ng'aki, ng'a emita, nintaete amache, bambori chii chipaip irenga korwa mwago, chipaip ni ibere, mbarete igaa, bambekere amache, amache aywo akonyire abanto aba bamenyete erandi yane iga iga nainche omonyene ankonyire. Amache aywo ng'o akonya, tari inche akonya, na abanto bari baeteti, bari baeteti gete bagachiete, aye bagotigeire amache naro okonywa, igo oroche rende teri buya, eh kende gionsi naki ngobatebi buna abagusii, ki kegoeta nonye mogondo kwago, naeba na esiweji yaete, onye mmmoigwananeti ng'a ngogoakana bare gose boka mbasibogeti, tonya kobadai, aye tiga giete, mambia na mambia okonyora onye na esiweji yaeta, mambia na mambia no ogo okoagacha igoro igoro igoro, aye bono okobatebia mbekere emano igaa. Kwabekerwa emano iga abwo, aye bono next naye na eyao no egocha gokora ki, no egocha kosoa gochia igo yagokorire ki yagokonyire. Eki bono naki keri togoteba, okobwaterana na okoigwanana. Ase eng'encho obakani, baichire baetie orong'ao, bagoeti orong'ao kitambo korwu bwogo iga abwo konyebwati chiatua, na echiatua chintambe. Bono riria yaregoeta mwago iga iga ang'e, ngocha konyeg'anereria kwarenge, onyenyorere ang'e. Igo bono naki eri bagoteba ng'a egia koboko nkia monwe are, ekegusii gia koboko nkia monwe are, ase eng'encho otarageiki monwe, nabo okonyora kiagure getaraika monwe, igo bono naki kiagerete tokabeka ekegusii ekio ng'a gia koboko nkia monwe are. Bono ebinto buna ebi bono nabo bigochangia abagusii twanye kwanyora tokoinya koirana gochi magega, bono naki naregosaba ase abanto bande naende, bateme ekere barorire eprojectiii buna eywo, amaenderero aya ya- ya- ya nonye na aya eserekari, babwaterana. Nonye na ekenyoro bono mwabwaterana, mwamanya ng'a ekenyoro, gento gete ngoeta gekara ase gete eh, naki kere, kere mwaigure ng'a gento gete eh, na ekiya eh, etia egento ekio giaeta twakenyora ang'e gokoigwa ng'a eh, nonye na eofisi ya echifu nkobekweire nonye na na asegete rogoro igaa, eofisi ya echifu eh eywo nere egotorenda, nyebeke, yabekwa mambia kogotwara agakesi gake igo, ookominyoka gochia iga aria gwatebia omogambi yaya igwa, monto nachiete aria agatabora ritoke riane gose akaaaa akatabora ritoke riane gose nagechete ritoke riane, nkwamomanyete, ng'a yaya tindamomanya, rakini inche timorochi rakini naigwete ng'a bagoteba ng'a nyage nyagete. Bono toigweti ng'a. Omogambi kwamoeire egasi ochire kokorigeria omonto ogosete ase eng'encho, arenge ang'e are koba are, nabo kware koombi gose, ochi komorigia are abwo rakini ang'e iga iga kwanyare komoba okomoikeri eripoti eywo naende agokorere ki, oikereire omonto okogoserete maybe na bande bono nabakoigu ng'a ng'aki, iga omogambi nare ang'a aa, ntokonyara kogosa ase eng'encho omogambi nakorete ki, oyo ore gesona nsa iga. Bono igoso ndikoba ase eng'encho omogambi noa noare, bono oboibi obwo bogosira kwanyora ng'a iga iga iga nonye na amaenderero abeire. Bono buna kare nkorigereria engaki ya magega rende naende nkorarigereria, ndire yare goika kwanyora nonye na abaibori, obomo obwo tware goteba, bwarenge oboke. B- kware konyora nonye na ase efamiri, monto taiyo ogokobwatereri ng'a, ng'aki omwana oywo are isiko, engaki ya maega mbabwate ebinto buna ebi, ng'aki omwana oywo are isiko. Kwa kwaeresa ng'aki omwana are isiko nonye na ebesa eye rende gwakonywa gose eschol fees. Bono kware konyora kera omonto aagokora ebinto biaye, kera omonto are ebinto biaye, ah next kwanye kocho kwacha konyora nonye na omosani oria mware gotara nere, ookaniwa, motara na omwana onyagete, mwana onyagete tari gochia sukuru, natiga esukuru. Rakini rende ase ng- ngochia korigereria ase bono iga, rero ngobwatiwu ore, mwana bwo- obo- bo- mo tari gocha kobera isiko, goika obwatiwu omanyekane ng'a omwana oyo inki abererete isiko, eschool fees. Gose iga arwarete, gegotoka na eschool fees, goika oirwe nonye mbwa omogambi, gose mobwaterane morore ng'aki mogokonya. Bono inwe mweka abanyene nyuma motaraikiwa omogambi, goika morayebebeka na amo, yaya bono ase yaikeire, na inche omosigo oyo onditoereire, motagonkonya ake igo, ekero oboamate boro obuya buna bori obuya twaregoteba, igo mokorentana amo, mwateba yaya nkonye eschool fees nke igo, ng'irere omwana eskuru, gose kegosinya, nonye na omogambi rende nabo okomotebia na arore gose mochango akorangeria igooo naki okobwaterana koria twateba bwa efamili okuya, naende kende gionsi netakeire nonye na omogambi omanya ekenyoro rende nonye ndiri abekire ebarasa, mwaeresa ekenyoro ng'aki kere, gose ekenyoro ng'aki motagete, eri na omogambi nere orwo ororo, obaa nere obooo bosemi boke. Na obosemi mbotakeire, na abanto buna aba bonoo bagoetera ebinyoro ase ensemo nonye na ya obosafi rero abanto bachire bakoeresa ensemo ya obosafi igo ndoche ng'a gusii yaito mbuya tore. Bono nonye na aseeee, twararwuereire iga abwo, toiche ase efamiri, ase efamiri bono netakeire buna omogaka kore omochi, omogaka kore omochi torigochora gasi obwenerete gokora, ase oboamate boro obuya, mogaka kore omochi nonye na omogeni gachire. Tarigoteba ng'a na omogaka anyorarire, kare abagaka abare kwomerwa, mogaka tare koa nonye mogeni, egento aramoe ekia maana mono na amache, rakini rero be- bu- bu yaikire omogaka, gi kwaikire omochi iga buna naaa omogeni gwacha, igo omogaka igagosoa riko iga aria aruge kawaida, naeba na ase chinko, onye na egasi iga agwoki kawaida akorugere, arete emesa morie omong'ina nyene bwa enyomba amanye gochi konyagocha. Ase ekegusii giaito, siku hizi nabo kere igo, riria kare rende abagaka barobwo bakaganire omong'ina onye ochiete echiro acha ache, rero ntorikoganya igo, rero ookoroseria omogeni endagera, omokarabise buya kabisa, omong'ina kagochi gocha, omogeni iga aigotete, bono obwo nabo obwanchani siku hizi twarenta, tari ng'a na abasubati abake toratebaaa gotuonchora, ase eng'encho, oooo twachakire kong'ainia ake, bono nabo omogeni agocha nabo obo- bo nkoa nkosoa riko ng'areke iga aria morugere, ee rende buna ere inche eseria yane, mwane mbegete, nabo ngosoa iga aria, ndoserie omogeni endagera, gakonya kogamba aria iga ake ake iga, endagera eria yabeire narentire iga iga twarire. Omong'ina ng'ing'ang'ao ng'ina abana gagochi gocha, aakonyora toragerete, igo tokorete, na estori togoita, naende okumia kei, omogaka rero kwaamua koruga, igo ng'a tari na egasi yabo twabaura ya okoruga, noko barainisesere egasi ase eng'encho ya obwanchani. Mh, bono, naoki gekogera, okonyora oboamate obwo bore obuya riooka omogeni na acha omong'ina nonye na ase akare, iga agokora egento aregokora na omooyo omo ase eng'encho namaete omonto natiga ka, na omonto omonene. Bono eki naki twachaka goteba omonto omonene, ogoaka esabu ya omonto omonene, korende onye tokonyara koruga, bono okoenda moguko oende onye na eduka bono, ooretere omogeni esoda, na omogati, ebi nabi ebinto biragokonye onye tokonyara koruga, rakini onye gokonyara koruga igo okoruga, onye gokonyara korosia echae orosie, ase eng'encho omogeni ochire, na omogeni nere nabo akoigwa buya ng'a kei, nyagete ocha koruga rero, ndoche ira mono omonto oyo nang'anchete eh, nere gakogenda oteba ng'a omogaka oria na omogaka omuya. Iga akoruga, bono omaete akogenda na eba moka oyo omaete ekero akogenda, agochi koyeteba ng'a, igooo acha onyora twarageire, nonye naemmm me ematha in- law yago gakoboria ng'a, nyoko biara gakobori ng'a ng'o oruga, mwaragera ng'o oruga, ng'a iiiiii moka oyone taruga, omaete omong'ina oria akogenda kamaete ng'a oboanchani abanto aba mbagaanchaini. Bono iga abwo omaete mwaagachire oboamate obuya, nonye na omong'ina oywo nocha ogende bwoye omaete agoteba oyo na omosacha eh, bono ekere kwaruga tochenjeti koba. mokungu, igo kwaaa nabo kwarora omosacha buna kwarenge omosacha, rakini gwakorire ki, kwagenirie omogeni oria ocheire. Na oria buna agenda, ochire na ebicha enginya, na ere nabo agoteba ng'a kei, ki nonye kende bono na oeaka esimi ng'a aroo eh, mokoyone, korang'a ango nonye na echiribu ibere iga abwo ndakorera obokong'u bore igaiga mambia nkoiraneri, iga agoteba ng'a kei, oria nere nkoa, oria okosugurika mpaka oruga, naragera, chidaeka ibere, ganya igo nagootomeire, chidaeka ibere oogochirora esimi ime, ase eng'encho ya oboamate bwago obegete obuya erinde, kwanyora mwasiranire. Bono ekero mwasiranire igo, eyi nere ekorokwa oboamate obuya, no eba na oye nonye nonye na echiombe kware gochi kodaiwu togodaiwu nyinge ase eng'encho, noebangete na abanto mwanchaine, ogo- gotebiwu bae karu keri oroche ogotoa, torikobekerwa gori, rakini nonyagoetururungi bono naye omo <laughs> gaka naye omosacha bono, oisaransete oboganyete orie, oogodaiwu kuringana na ebikora biago, naki gekokera kwanyora omonto oko okare kodaiwa eenusu emirion, eerifu mia mbiri, rakini aye ogotebiwu ng'a reta chiombe ibere, na echimbori ibere, otoe nonye eribu hamsini, igo toigweti chibesa echi chiakeire, nochibeka echi chia chiombe ibere, chimbori ibere, eribu hamsini, igo torochi chiago chiachire wani bibiti, tobeke nse pi, gwani bibiti, eh oria otebiwu erifu mia tano, igo torochi aye gwakeereiriwe ase eng'encho ya obuya bwago, bono naki gekogera obuyo bori bwago bwokoagacha bagokobekera ebinto koba rahisi. <hesitation> torikorobeka ng'a na eke na kia omosubati eke na eke- ke kia omosacha, egento kia omosubati gioka, na eganchu, eganchu kobeka nere ekorokwa ya omosubati, egasi ng'a eye na ya omosubati, eye na ya omosacha, eki nkeiyo. Rero nonye na abasubati torikorora ngokora bare mjengo nonya na echipigipigi iiist bosongo yaito iga iga torikorora abasubati bagokora bodaboda, bono gasi teiyo ya omosubati egasi y omosubati nokoibora na korera, eywo nere egasi ya omosubati, rakini egasi ende ng'a koruga nini, eeeegasi ya mosubati teri abwo. Igo bono no abasacha rero bagochi baeba. Egento bono batakeire bamanye, egasi ya omosubati nokoibora omwana nakorera, eywo nere egasi ya omosubati, rakinii ebi binto binde ng'a eki na ekia omosubati okoruta gochia iga abwo, bo eke ah eki tiga omosubati akore, abwo bono no abasacha aba bagochia baeba etakeire, onye nokobua bainyoriwe. Bono.